Bitro io moa zany da hiaraha-mahalala fa mana sofi valagnatiky. I sofiny valagnatiky igny e da ampiasainy amin'ny fandrenesa sy amin'ny fifandraisa. I sofiny igny zany da manampy azy handre ny feo sy ny fihetsiky rehetra manodidina azy. A <hesitation> i sofiny lehibe igny koa zany manampy azy hizara hafatsy amin'ny bitro hafa.